<hesitation> Raha amin'ny supermarché, rano avao ley raha vidiko anatin'io ao, ao mba moramora ny vidiny, normal tsara prixn'azy de maromaro isafidianana koa arakaraka le vidiny zay ilainao ao, fa ra- fa rano foana zany no tena sotroiko- vidiko anatin'ny supermarché.